Ee ikoo remare ja anum na nye onoo imi see and uzee nta ja too ji ora ikoo remare jo ja othathara egber egbee a naa. Ayeng bhoven o akpoitaa au remene hiso aosuum hiso aasuu bhaoven aafen fa gwo ars naa egbee jo vuvura oji bha gwo ekpa awuna wune re maa saa ra aunaa ara osomen sane aa dodoo anoo gwen gwen soo oro ru mene iko remare bhevon hotaanaa foo soo yen soo mene faa anire oyina ikoo remare jo ja anu bhaiso ara bhanoo bee ahaahanaa saa vaa bhanoo aisoo abhoo re isoo aasuu ara unwe aro avaa bhe noo aisoo bha nu aro bee araiso aidoo soo ikoo remare ji re siirin zee bhaohora nta osomesane oro noo hoyina, soo vaa bhanoo bho ku ara obee bha razeeb o bha noo bee re aafen faa saa yeng etoma ayen ja saa yeng saa bha yeng saa bha vaa je ani re, anum saa nyeng onoo gwo nu etoma ja ni ja ni suu ruu nọọnọma aari obhazi re ojo gbo unyi ikoo remare ja ni ja ni o, ao remene hiso bhisoo anoo ozama o, agwo ao bhanaa bhaana re, ara bhanaa bha jie bha bhoo hooku bhaiso re agwo saaji ara see bhareto akpokoro ọ. Saa ji bhanoo bee baa bha yina ebhom re saaji saa bhoro akaodo nzai rofem hazaro pee asee bhani o ikaa see bheyong ma ni re bho humo ayine o, ikoo remare aisoo remare inzee kasen kasen o. saa nye onoo gwo ji nye erememene hiso, ozama unwe othazi oro nta gwo au remene iso re bhe egbee ogba othazi soo bhanaa bhaeyeng soo ikoo remare ji zee kasen kasen ju ru gbu zee nta tii ora hisoo remene o aafen faa saa yee avaa fe ani o, anu etoma ja gwa raa shii rukor enu etoma ja raa saa ovovovi a kpaa en avaa nyi obhazi gwo see nya akwen ka ku aoremene isoo, aku bhazee anoo aoremene isoo anyi anoo baree nzia gba nyina otom bho be a bho bee iboo ozama iso remene re hihumo hekperee abhevon o ma yi bha toma osomesane moona mu zee iso oremene sanye si bho noo suru nọọnama noo abhazi gba na ni hegba nne aronoo gwen ne re hiso remene sanye bhonoo oyee bhoven okpataa foo soo yee ara etoma je kum ezee rem ne re bhanoo usere nta saa yen je anyi bho bha noo usere saa bhayina ratoo nyi bhoro etoma jem ani ezeere taa bho bhanyi ratoo bhanyi ratoo ani oraa, so hiso sinne horemene maita hodamo bha toma osomesane nta re nu etoma aoremene isoa, anu saa yeng onoo gwa ni gwa ni Suru noonoma nta num ja gba nu etoma jani jani hiso remene nyi noo bhoven inai aka sador ara no gwagwane soo saa kpakpaa gwagwane re akpaa ikobho so iso remene agwo saa oremene iso avaa nyi anoo shashi oven bhiboo noo gwere soo anum suru gbu nzee nta ja bhin ne obhazi nyi etoma je ne re ja iso remene nya kwen taa bhin remene iso, ora nyang kwen nu o unyi rofem saa na nye bhoven ani re nkpo faa hitaa nvaa anoo bhin nu aro bee bhaiso ara hiso asuum o bhoven aafen faa odom bhoba bhota hiso remene bhaetoma jem bhoda iso remene nyi onoo uruu huyeng kwa saa ku akwen uruu soo paa ozama nto noo soo ho ayaa gwen ani re aremene mene hiso onoo gwe so nyenyea bhoven foo ro nau soo ro ku bho tun aro ani ja vaa nang bhong ma nyi onoo gwem oni gwo kpa rofem saa ro bhaani ara anum aremene mene iso ani bha aven aafan foo ro nang iso remene sai kubho arara khobaa saa ro akanum nkakwa, arara bhoven nem akaanum nkakaa saa nang aafạnạfạn so nang onong gwa gwo akara mee re rofem saa radaam maa nya kwa nu egbee jen ja saa vi zaa bhanoo saa bharoo hao ujumene gwa mma gwem oku, ujumene gwa otumagwo gwem okum. ujumene gwo noo gwem okum faa ntoro naa iso remene hidam kasen kasen nto noo yina sii bha etoma je nya kwem kwa gwa ku mo na adoo noo usere soo ro noonoma ara shii rukor anu doo ero abhazi